A te túna, tú na ta´ari na kuerí tarí chr kíxi vaorí, joarí nunkuarí te kusarí koníto kuaríti. Te na naní naní inirí ja naón ío sonatoy yuon nurí to na kaní pintí kuaá, tu kuu kusurí ja kuda.